في سنة الفين اتنين و عشرين انا سافرت ايطاليا لانو في فرص شغل احسن لكن بس صدفة كدة بعد كم شهر ولعو الحرب في السودان